בַּאש תְּרַכֵּב קְטַעַת אָטָּאט, אֻלָּא חַוָּאגָה חַל לְקַרְטוֹנָה, וּכְרוֹג אַגַּע אֻלְחַ'צְ'א, וְשֻּوف וֵש כְּלַש מַע מַעְלֻוּמָאת, קְרָא אִיְרְשָּ׊ת מְזִיַּאן, וְדִּיר כְּל קְטַע בְּבְלַאסְתוּ חְכוּרָה בְּחֻטְוָּה, בְּדַּא בְּגֻ'וָנַאת לְכְּבָּר עָד סְגַאר, וְשַדְּהוּם מְזִיַּאן בַּמְסַמִיר אוֹ לַבְּרָאגִ'י, לְגַ'אוּ עִמְהוּם, חְסְכְּך תְּהְכוּן וְתַבַּע לְאִיְרְשָּאת בְּדִּקָּה, בַּאש יִגִ'י דַּאלָּכ שִׁי מְקַד.